طبعًا أنا الشهر المفظل لي شهر رمضان، لأنه شهر روحاني ويجمع العيلة والأصدقاء، ويكون في جو خاص من الطمأنينة والعبادة.